ia, izy kô zah zen̈y man̈ana hotely? Rah ten̈any tiako zen̈y raha misy bôkà amy ny firenenakà ty zen̈y, irô kitônotôno àby io zen̈y ten̈a mampiavaka zahay aty bakà. Bôkà amy ny ranomasin̈y, avô raha miaro vanio, zay mety aharo vanio zen̈y avô loky gasy zen̈y. Karan̈y zen̈y zen̈y ny ten̈any tiako.